எண்என நினைத்தால் எனக்கு இதுவரை ஒரு சாதனையோ. அல்லது ஒரு கடினமான நிலை மாற்றம் போன்ற ஒரு. உணர்வு தோன்றுகிறது இது எனக்கு ஒருவேளை இறுதி. அல்லது உத்தரவாதம் போன்ற ஒரு எண்ணம் தருகிறது. உதாரணமாக ஆறு நாட்கள் ஒரு வாரம் முடிகின்றது என்பதால். அது முழுமையான முடிவையும் குறிக்கின்றது. அது உத்தரவாதமாக ஒன்று முழுமையாக முடியும். என்று நினைக்க முடிகிறது ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக. பணியாற்றினால் சில வகையான குழுவினரின். முன்னேற்றம் சரியானதாக உணரப்படுகிறது. இது சமூக நிலைப்பாட்டின் ஒரு சின்னமாகவும் இருக்கலாம். மேலும் எண் என்கின்ற போது அதன் ஒரு சாதனையாக. ஆறு விஷயங்கள் குறிக்கும் பொது. அதன் முழுமையான வரையறை ஏற்படும்.